सन्ग् द होतेल् रूम् <hesitation> ओन्लैनौ, सन्ग् म प्रए बुक्खलम् न ऐअ। अरे सन्ग् म प्रए बुक्खलम् न ऐअ, होतेल् रूम् ओन्लैनौ। द होतेल् रूम् ओन्लैनौ बुक्खलम् सन्ग् अब्ल सन्ग् गौ ब गौ होतेल् नि गुबुन् गुबुन् गौ ब गौ होतेल् नि गौ ब गौ सिते तैअ, जै क वेब्सिते न बुन्ग। सन्ग् द वेब्सिते अव् तन्ग्ल न सन्ग् होतेल् पर्क बुक्खलम् न ऐअ। अरे <hesitation> सन्ग् दैरेक् होतेल् पर्क सन्ग् कोन्तेक् खलम् न ननि जेरे गूग्ले होतेल् नि नाम् तकन् बेह ओ कोन्तेक् नुम्बेर् तकन् बे कोन्तेक् नुम्बेर् कल ननि सन्ग् कोन्तेक् खलम् न ननि ब होतेल् को बुक्खलम् न ऐअ। अर नुअ ब सन्ग् वेब्सिते अव् तन्ग्ल ननि बेह ओप्तिओन् तैअ होतेल् क बुक्खलम् ननि बेहो ओप्तिओन् तैअ बेहे ओप्तिओन् अव् छुन ननि सन्ग् पय्मेन्त् खलम् ननि सन्ग् होतेल् पर्क बुक्खलम् न ऐअ कि अर ओन्लैनौ।